نحب نكون فنانة مشهورة خاطر الفن عنده قدرة كبيرة على التأثير في الناس بشكل عاطفي وفكري، الفنان يقدر يعبر عن افكاره ومشاعر بطريقة تخلي الناس يحسوا بشيء عميق في داخلهم، سواء من خلال الموسيقى أو الرسم أو التمثيل، أما الرياضة رغم إنها ممتعة ومشهورة إلا إنها ترتبط أكثر بالإنجازات الجسدية، بينما الفن يعكس الثقافة ويترك أثر دائم في الناس.